Amaeyave se ñeerirure yave, aike amaereve redes sociales, ipuere ndipo amae mboapi, mokoi arajaimi jaeño jokua mbaeti aiporu mbaté, esa se kiriria <noise> opaño mbae ayapo